German ni tongmung chamung khe bongni kaham khe kaam khaimani manliya tongmani tei bwkhabai chajaknai manwui phunogo. German ni ha o kotor kotor borok achaika jemon Beethoven Goethe tei Einstein. German o jora kaam khainai kaisa lama tongnai tei kwrak kaam khainai rok no belai borom rwi aboni logi no sal kaham bo palai lai olemon Oktoberfest Christmas. German ni chamung rok ongkha bratvurst pretzels tei sauerbraten. Borok ree kanmung rok ongkha lederhosen tei dirndl tei football belai thwnglai o. German ni gari rok haste rwgui borok sai mano tei paijago.